Manahaky ahy manoka zaho tsy hihina hena sentetika amboariny ñy mpanao siansy aminy ñy laboratoira añy zao, ñ'antony :Manday arety zao, ñy raha lafa tsy voajanahary maro ñy vokatsiny aminy ñy fahasalamany ñy olombelo ;nañino ahy ñy mihina hena voajanahary manahaky ñy henan'aomby io fa tsy ñy hena tsy haiko vita aminy ñy ino aminy ñy fitaova ino bakañy iñy ro ho haniko.